Më yë dun minëyen yë pe'etkë jue yë tyum, madyu yë dun tyun yë pe'etkë, tyam myajk tëjk petëp në ko'o jedun puxkë dun këxë myaj pëtsem to'okotyë, në ko'o dun pakia tyekpëty tyam oynako'otë myaj pedëk myaj kasëk, tyam tëbam myaj wi'inpedëp këxë ujt's ay myaj nëbedëb, bi'i na'ax, bi'i t'sëbiu, jadun yë dun këxyë myaj në myaj nëbed myaj nëbëkëp tyam këxpyadë wi'inpedpë në ko'o po'oxpë dun ji'im tyakë jadun yë dun këxë myaj manakap majatyë dun tyekë mi'ix jadun yë dun tyun yë dun pe'etkë jadun yë dun myajtunëp.